<hesitation> Fomba fiasanà laklosy am'famoahana feo ndraika: <hesitation> izy io a <hesitation> <noise> raha karaha paozinà siô ma zany sa kôzinà- paozinà koveta mihohotra, de misy raha agnatiny akao karaha misy ohatra hoe misy vy na raha lavalava mipetaka aminanjy de <hesitation> izy a misy fitazomana ananjy a, misy ohatra hoe karaha tadiny igny a de rotonao i tady igny a de mifampipaika le raha agnatiny akao de magneno laklosy igny.